Sip ujun ojon, dangui itá luxhi dangui inka luxhi xayono intunó, no no ichi no no escuela kuanó, xa'á xhin xhin xhidó nanó xa daxa ñanó danguixhi ko naka ní nunu xa ngueno xa kucheno he <hesitation> yo'ó, nrute nunu nriuté itá luxhi diun ku kuluxhi ño iin kuluxhi xadaxendo a chendo kuando machete kuanuka, xangui xo'ó ndangui xando koo yo'ó yo'ó vida kada ku koyo hí ñadii ñadii nron da'á danguiko ni nu kuii unka ndangui itá, nixhi inka yuku luxhi ni xhí xhixinga pokonravii kó yo yo sentimiento, nra ku kuyuku ko planta, kuxhiko yo sentimineto kanená.